Bueno caney camanpiens anok lo que este no costumbre, lo que <noise> jerar ikoos nin queislew como shilsol chinsalag, chinsalag saran desayuno, saraan sha cena, saran leonnop, saran jan, saran nimoltishud, sallan michupil, sallang mi ajo, sallang mi cebolla, sanayac agua, sanayac teal bien, saa shilod preparado, saran iniqueshaud, por eso shawey monta aquiquiu masajuy shi apo andoy miran comida, shic andoy aran de cuet tipo comida lo que pitun sasa apoco beajeashe por eso ganey gud puro sangal anoc guchusu platito de comida anoc, ombete este cincuenta pesos pero shi saratapado, saran nagogotoos, sara nangotishil, saran este atokiw este caldo hizado de ket a saran este ombiquit ma qui shupin, maquie ceboll, nawalt que saran. Nahualt gue aldo shimbasnara por eso este showayey montaa kiquiu de shik saran titien, sapan sitien, saran nango titien, saran este arroz maquetishin sarn miavang <noise> saran este torta de ti shing satalicual saya mit ajo, saran nahuan, saran gue ndon naran shimbans sandon na naran este koot para <noise> anoc co alimento pue por eso guey shick de guey gumuasloc an matan shinganaron, do na pret preparar sha comida ando an preparar cuej tipo jan de comido, cue jan de verdura, sayaccuec jan por eso quiquiu ambeañayal este repollo, este nango milan ja sasa camaicong milahua saia zanahoria, saiag tiquiw arroz ja wachigun para mi javang <noise> shk apey ngien miava <noise> naquicheing pue to shisasa so juy juy primer por eso toquey saloc, aguey este miawalt nandon nata prepar pue, atokey modo asloc.